Akeokeo amin'ny telo andro akeo longany ny fahazahoko anazy lôka no afaka ajanonanao anatigna frizidera satria raha ohatra hoe après anzegny izy ah de simba, izy koa anefany ah misy fofogna dia efa sy azonao hoanigna kosa izy eh après anzegny eh.